Waaw am na yenn lekka gaa yi ne am na soo ko lekkee daf dee yokk sa leeraayu bët bi. Lekk yooyu benna bi mooy karoot. Karoot dañu koy jiw ci suuf bi di koy roose dafa bu bu orange la, loolu la gaa yi di wax karoot, loolu daf dee yokk leeraay sa bët bi. Waaw beneen bi tamit gaa yi ni batansa soo ko lekkee daf dee yokk leeraay tamit sa bët bi. <noise> Waaw, ak tamit nebedaay; nebedaay day mun a yokk leeraay sa bët bi, nebedaay su ko amee <noise> nga fej fej ko <noise> comme ku koy comme kuy fóot daal <noise> comme ku koy fóot nga génnee xob bi daf dee génne ndox bi, ndox boobu nga def ndox <noise> du nga def ko ndox boobu comme soo eeyee suba teel mun nga koo sëlmu, boo sëlmee daf dee leeral nàññ sa bët bi <noise> daf dee génne daf dee leeral nàññ bët.